ممسحة ممسحة ei noise حاجة e kossir ka alag elemini odogo ta kossir odo ممسحة ya meno kossir ka hikir alinani kossir en nan nae mani <hesitation> takon ademri tang kongi keno فلان kossir ashrian فلان nan nae <hesitation> kossir gubal kayna enan kossir en kayad ذات يعني jelera menon <hesitation> haroo elton ken alie kesan ne